Oire auevi-iava tavitaviparai oisio osia ragavira katai voki siovaraia kovoaravi purapaveira, oisio vova rovopaoro vokipakou vavoisiore vokiaro. Oire vokipakou ari evoa torepavioveira uva vo ragaivaroia oupasia toreparaveira eisi. Oire toreravere orirai, aioiovoi igei ao, aiopaoro ora reorepieiovere oisio vore avapaviei, varao a varao kovoara oara purasia avapaviei, oire ovutarovuia uva kovoara ropieiovere oisio vi vokovo purasia avapauei ari vi vaoia, igei aitearo ora kakaetoarei ari ragai. Ovutarovuia ropavira kovoaraia ora ropieiovere ari o vutatarovu oaraia takuvuvira kovoio vere igei ao rutu. Uva ravireia evo kovoro purapaioveira, vore kasisia vokiarovi vokiarovi uva Evoa uva vuavuapapeira ita, evo vutaia oaia ravireo rokopareveira, uva evoa uva kovoaravi-ita avuavupere rutu. Vo ragai varoia vavoisio kovoa, ari evoa kovoaravi puravere, uvare ravireo evo vutavi-ia rokopareveira eisi, oire opesiei kovoara voava kareiei voarirekepa. Vokiarovi ari sisiupa vuta eva ora oripa vuta, aioara oripiroi ora sisiuiei voava aioiovoi igei ao aio opesioro ovutaro variripa vutaita eva vorevira vo vokiarovi ovutarovuia ora gurupaioveira ita vo riro kepaiavo variripa kepa igeirutu variri pasia ari o vutarovu katakataivira uva eva pura iovere vore vokiaro uva uvupa vutaita eva, uvurupaoro avaiei, avaiei uvurupaoro voraro vutapiepaio uvurupaoro, evoa usipa vutu urioi. Oire usiiei igei rutu, usipa vuta eva vo vokiaro, oire eisivi osia evokovorovi oara purapaioveira ovokivu siovaraia.